Rebham ora bhoven fa bho fana fafane ka sen kaeen, rebhan bhoven fa onor oro ro asa tor ahu bha hub apabho hora ora oromo ora gwa nzia mma pa bha re bhan so bhana bhana nta razen bhoven fem, bheva a zama onor gwa gwo akara bano bhanor a'usere bha ban re bham ozen bha rane a'hekpa hiso, bhenor a'usere oyina bheven ben bheva ba gwo aye bha onor ba bhe na abano asi bhoven fa num nze fa ja bhona onor mmo apa bha rebhan ora razep a'homare hene ade me a'omare kwonor gwenne oyina, onor opovova bharoso hodam onor gwenne soyina homare kwa hodama dam kwere voi aku ara gwo bhifo ara bhaibhongha gwere voi oyina rada dama ara remadon a'so onor gwa kara bane, ora onor gwo yina ewagha, gworoja sahumor anu bha huyan eva voi oku ara bhanor bhachi bheupi bha ohora onor gwani gwani gwani obhana bhana bha re bhano bhoven fa nku ntar ora homare kwo nor oyina bhame etoma gwora kwa ho dama dam mora bhoven fen fa bhobhana kasen kasen nta ra bho nan onor opa bha don ntoroban orom or oban gwa oza ma rane oyine egina egba jo ja rafafi ikpogha. Ebhana bhan henotum sahetongho ntara hepabho onor gwenne gwa igumene aye aro rafure rafure ne otongho ntoro vana soja ora rafure rafure jora mona ijumene mmoze mma ban mmor ja rafure je bho haradaru oje raze rafure jene sarakpoa razep jene sara bho hara daru oja rebham sene repema asi sora hene ndeme a'homare kwonor oyina kwa sa hezen bhaetoma ame okubho na mmora homare kwere ag wo aye mma pa bhare bhan senne apaora eto hora egba ho egba so voi ase bharoso anobha vava nta gbara a'oka kabha nor aze bhoven fa bhozep onor gwem ara fara ha bhe zep gwen jene ozen fa bheze ara fara habheze, afoi bheven bara habhe zere hona ana fosora fa bhodama dam fa bhe zere oja osona raze aranor rebhan arenor asa re se bha roso sa kpara nyene ovo vi ase otar odama dam ntoroja apa bha rebhan ara obhazi gworo ame mora onor gwotama itam a'rebhan a hara’ kpara ase otar bha esba ajenana egba jen ja ikpaikpa isiku.